Mathafil jurilekin hadiqat alhayawanatil juri gena, hadiqal jukani hayawanaton nachinamen esada ikan, نمر ثعالب tuseaba مش ثعالب عصافير, sessuri, <hesitation> mumkina irin kabringa kagintan tigosa welessan shj- jollen tawo tigosa, fershainga airosa wala sijadeaka airosa tigosa youming irin tala geddie, lakin iron mathafil jukan tora liffecha tawali hafainame, ma- mazajinog fa menjimuname hadigaa agin'nakira taban eska tigmuname hajua.